Lebetolo amau ira aleloi kai taha. Nea yatantak yamutaho lebetolo emeno. Awal ita, tetara ina naini sliwi. Lebetolo ama neadok ita mansiyasin ibohitko. Neteibohit imata. Ama amahe, yamutani amano. <hesitation> lebetolo amaun ne roam mumurna amaun aborok. Aborok aliboho tohe inewem haneha a aroko. Ira tebisaha aleloi dari hua yamanamte biar yamana akus. Akusu aliboho tohetu. Inewe aroko hoa kai haukana. <hesitation> lebetolo amaun a sunleke baule. Luman itatak itamutara. Yaak kulalaina idiye fatanis i bita. Lebetolo mabotono. I uhin ni yamana, i batafai, ni ya naim, yaak kalebetolo nisayano. Iy mene se manaka i lebetolo, ira se taktui ila i batana'a. Lay sihili, hel lay sibisi, se toto ana ane, lu man se a'i. Ne am lebetolo lama am te ama iy a'i, leu amuta lebetolo amau, amuta ha aruk am tei amholo i.